الورج قصه حسب الحجم بتاع الهدية، لف الهدية وحطها في وسط الاطراف بتاع الورجة إلصقجها بشريط بتاع اللصجة باش ما يتحلش الورجة باش ما ينفتحش الورجة اللي درتها من الصندوج متاعها هادي الزينة متاع الورقة بشكل يعني- يكون يعني عجدة جميلة